<hesitation> kidá'an xhiti'itio nó hio'nré kondavii, té tatadán yukú vidii í <hesitation> a <hesitation> yi'i yuté tekachiná xhité nanitanádi'i ajan, yikiyuté din'in yuko te ho' nré ho'nré ho jom, naxhinanové natida kuiinaxí té kicheda'a a di adinaka detañanó hón daté kandononá kindíí, nré kiti yuté kidinaté nakená'a <hesitation> kuvidii te di- dinaka <hesitation> dakenaxhi xhini yuté ta dekena yukú vidii, kuentaná xhioxí, te ho'nreja kiti iin datedakená aja yukú jan yiki yuté tená ho'nré ní kitixhé adakená <hesitation> <hesitation> inakendí ajó di'a i'iin, tadiajan ken ho'nré kiti nriuté te ná honre nikiti ni xhíi ni dáte nikoní kuentaná'a <hesitation> kuii <hesitation> kú vidii ho'nre kandoxhí.